रेगिस्तानी जानवरन की उत्तर्जेविता की रण नीति कठोर और सूस्क वातावरण में जीवित रहिबे के लाए विशेष रूप से विकसित होत है। इन जानवरन के पास पानी और भोजन की कमी निपटाइबे के लाए शारीरिक और व्यवहारिक अनुकूलन होत है। उदाहरण के लाए ऊंट अपने कूबड़ में वसा संग्रहित करत है। जीते ऊर्जा और पानी के स्रोत के रूप में उपयोग करो जात है। इन जानवरन की मजबूत सहन शक्ति और अनुकूलन क्षमता उन्हें रेगिस्तान जैसे कठिन और सूस्क स्थानन में भी जीवित रहिने में मदद करत है। छिपकली और सांप जैसे ठंडे खून वाले जानवर अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करिबे के लाए सूर्य की गर्मी को उपयोग करत है। फेनेक लोमड़ी और गिलहरियां गर्मी से बचिबे के लाए अपने बिलन में घुस जाती है।